Jadi kalau biasanye ye kalau peternak itu mau menunjukkan istilahnya bagaimana si hewan itu bisa, bisa mengenali dia tuh dia biasanya masingm asing punya trik sendiri ada yang pakai lonceng neng neng neng gitu kan tak ada tuh biasanya sapi suka ada tuh kayak neng neng neng 'kan ada yang pakai swilan swilan <noise> gitu kan ada juga tuh biasanya kan nih terus kalau binatang untuk bagaimana cara die sayang sama itunya. engga paham si ye, karena emang engga pernah punya piaraan juga gitu, dulu kuda pernah punya emak kite tuh kuda, nah kalo kuda itu kan dia memang hewan, yang mana dekat dengan, istilahnye emang deket dengan manusia gitu kan, tapi kalo sapi gue bingung juga sih, belum pernah tau juga, cuman setahu aye mah biasanye kalo orang yang miara miara begitu die punya trik trik sendiri dengan cara die gitu.